Kardohkaq pandasõq keldrehe, jahehehe keldrehe, sis nä saisvaq kavva aigo. Muudmuudu näid ei saakiq. Näid sügävähekülmä joht kiäki panõ-õiq.